निष्पक्ष शब्द उन्हे केवे जिनमें अपन कोई को भी पक्ष नि रखा। कोई की तरफ नि रेवा तो जिको अपन पक्ष नि लेवा उन ये ही निष्पक्ष के वे। जसा की एक जज रेवे ऊ कोई का भी पक्ष में नि रेवे। न ही तो वकील की तरफ रेवे और न ही कैदी की तरफ जज एकदम सही फैसलों सुनआ वे। कदी भी कोई को पक्ष लेके फैसलों नि सुना वे जो ऊका मन में रेवे ऊ ही बात ए बताव है <noise> एनए ही निष्पक्ष के वे है।